Rune sani ránj sun man kwenta kihia 'ngo hia'aj rune, chabij riñan cha'bij hia'aj ti'pas ni titín hia'aj ni 'ngo hia'aj 'bí ni cha'bij man chuhua koo nga rune ni hia 'ngo ta min 'ngo hia'aj rune 'hia chaj nga 'ngo kesu unn, unn nga min ráj chaj 'ngo rune ta nga chachún ni utin' ñún tasu tasu utinj man ni uru man riki chachúnj ni, bé ta min si chaj ngaj nanj ánj.